Ia, fômba fiadivako varotro zen̈y koa fa mandeha bazary, raha ten̈a ny ataoko arakaraka arakaraka i raha i raha handeha vangaiko in̈y zen̈y. Avy bòka iô koa zen̈y, <hesitation> misy koa zen̈y ten̈a ny fa hita zen̈y fa tôkotro ambanimbany zen̈y vanganany. In̈y zen̈y izy ten̈a iadivako varotro.